Banki yo resirde kaalissi mo haaje maa yottotaako ɗum jooni. Jon kaa nde haaju maa daroyii hen fuu tawee aɗe waawi heɓude e junngo haybooɓe ɓee; walla aɗe waawi yoɓeede duu. Ngam saabii a halfinii neɗɗo jawdi maaɗa. <hesitation> Ko tawaa fu ka, ndeenaagu ana hen.